<hesitation> Kuloor acum mak, koloor dëfáacal ací, kuloor dëjánkal ací, kuloor dënáamulël ací, kuloor dëfëlal ací, kuloor kuloor dëtopal ací, dëjín fáan ací, dëjánk fáan ací. <noise>